a nako namoro yang manga aktivitas iwuwutu manege okia kuujiku karna kuujiki manege okia inomo joma nonu manege matamare matamare sampe ka wutu ino aje kajo lio nako ma nako meleunu manege joma tounu iwuwutu iwuwutu karna langsung iwuwutu manege kan joma tounu langsung jo simaputu jo si simapot supaya jo aman karna nyawa jo jo sahe uwa de okia mane tuturuga oori mane ori mane joma tounu lo iwuwutu karna joma tounu mane dema musim aje joma tounu contohnya manege okia bulan purnama aje joma tounu sampe lo joma tounu manege ma tounu mangoe sampe iratus mungkin so komanege.